Kare vulu go ɓe ɗo wata to ɓe vulan ha maayo. Kare mai petel petel on, ɓe ɓorna ɓokkati goɗɗo yiɗi yaha maayo o vula, ngam to ɓornayyikare mai vulu go vellata mo sam. Vulu go ha maayo okkan goɗɗo seyoo. Sakoto ɓorni kare vulu go je to goɗɗo ɓornay bo nana ta belɗum vulu go mai.